Kua yasï Marzo jeiva, jaevi kua, yajï ikavigue, kuapeko kua yayu yave ñaväe kua yajïpe, jaemavi ñamae de que ikavirako yayapo mbaraviki kua arasa oajavare, jare oime yave ikavi yerovia, opaete kuape ñamae yave kua arasa ani kua yajïpe, opaete oesaka iyeroviava, oime yave ikavi oparaviki, cosecha ikavi, jare jukurai ikavi kua ara.